Ikpoki pho ku ko obaal ologhi pho. Adool epho adool ophomoghian adool osuromi aloor adool oloogh oniin eeghu kuiimoogh maar odighi noom diketue engo oniin obaal oloaghi. Trobo eghuun otu di na amiin mo oloomo apohoghian aniir pho odi aniir pho a suremiloor ango oloom mo odi iyaal pho abidi ropuruanghan kogbi odighi iyaar kalamo ikpoki ilno eghuun otu pho epe pho ketue ni eki risigh. Ibadi badi arughoon otu edi ni di umiin eela ikpoki robeeph ghan riixoh ooloomo ra niir pho loor esi epho moghian reeghu pho edi bo siphe eeghuun otu pho abidi ramuubuupho odi bo siphe igbo pho abidi rotool ghan ni udeh duleh ka ogbighian diroor enaan inmoom iyira ghudum roomoon a loor yira ko ki ojoo iphen ku arukumuuan diyira kokumuan yira rotigheel yira kobeen owhole a taka owaam digbele osophom okaiay pho popho otigheel osanyoon oleh osa ataka pho oba osierian iloibue. Iduon pho ikpoki pho ilobo kua muubuupho odi bo eeghupho edibo obna ghanaan odibo na ka mini mo obaal ologhi odini pa eghuun otu pho abidi. Oma odeenaan mo ikpoki bin ketue engo obaalologhi eghuun otu ibadi badi arughuun otu edini di ikpoki pho edini kueepho ilo ephomoghian ilo amuubooph oloh edighi di obaal ologhi katue ni bin a tool siphe eghun otu pho epe pho ghalamo iduo pho ikpoki pho edi booni. Kuidighi ju ki rameemghan sien mo ikpoki ketue eko obaal ologhi iyaar. Obaal ologhi kiro edo iyaar ikpoki kiro edo Kuolo memdi obaa ologhi kuodi ikpoki pho keloghanaan dighaagh oghia ghisigh obaal ologhi pho but ikpoki ketue engo obaal olghi eghun otu obaal ologhi kiro odo iyaar di egbatanaan ni itikpoki kuidighi ku mi ra beem ghan mo rodon mo ikpoki ketue eko obaal ologhi loor esidi ikpoki kee tue engo nyi na obaal ologhi pho epe pho oloom ra niir ekpe bo oomoogh pho miin eela idina alleey epho moghian rosoromi aloor reeghu onaghanaan elo siphe eghunnotu pho anna ghalamo r/ikpoki phooni. Awe kanaghaghaani linaghan ilo anyin a di re como ghan ghan ibaghami meme mem khalamo idion pho okpoki pho edi booni. Kuidighi ku mi ma ma bo iyaal pho araar pho dool ekuulom. Arukuloom di onaghanaan si loor otoogh eeghu nyoniin atum nyo niin di oghi arisigh kuodini edi, abaal ologhi odi di egbatanaan re ghu notu di ikpoki edi ephomoghian ilo amuubupi ulo eeghu io kuidighi ku mi ra bem ghaa bo sien mo ikpoki ketue eko ephomoghian kuelo ikpoki ke tue ni bin eloogh dighaagh di ephomoghian ke tool a muubuph katool obaal ologhi ka tool ipeho ima ideenaan mo ikpoki ke tue ni eko obaal ologhi.